Este bueno njakaxu kuu kutu iin, yuu nuu pizo yó hu iin carrujón este kanujan kuni yó, naxakota koto yó xuu nuyuu vá'a hora jan ken yoí chí chinakechio va'a llanda oyo'o va'a este ñó aceite, ñó kando gasolina teyuvade inxonaí te iin nuu axe chikano kuan koto yo'o cuidado koni chi macho nja'a kevo'o ité este nevan dedonini kevaxhito kotoxo itikio hí, chikimandai nuu yua'a tekoja kotevayo'ó.